أبغى بيت يكون كبير مرة واسع، وفيه غرف كثيرة، بيكون مطل على ال- الطبيعة والأشجار، ويكون البيت مرتفع ويكون تحته في شلالات وأشجار وأعشاب، ويكون كلها <hesitation> يعني الجدران زجاجية، ويدخلها الشمس، ويكون البيت من داخل كله بالنظام الحديث والجديد.